Ny alika zashy da misy maromaro avao izy io, ao gne haromontana regny, romotra zashy izy amin'io, da misy avao koa mararirary maso oh, da misy raha- raraka aby e ragnomason-ndreo amin'io, da ao avao koa gne parasy, misy da miteraka arety avao koa manko io parasy io amigna amboa io, alika moa zashy.